ñy fomba amampanao mampiavaka ñ Etazonia haiko: ñy fankalazàndroze ñy taombaovao mana ñy fomba ndrozy rozy ankalazà ndrozy azy, manahakan'izay ñy f fahatsiarovandrozey ñy fetint ñy endepandansy, ao ñatao hoe, thanks geving zao, fetiny ñy fisaora eo, manana ñy fankalazà ndrozy azy rozy atao saky larobia eo, manakanjay ñy fankalazà ndrozy ñy halloing, isaky ny raik'amby telopolo oktôbra, ñy fankalazà ndrozy ñy fetiny krisimasy.